Kidu bulda anada kuku duyu iviri yu thur duri abanku kuma ungu abarda hara banku duyu vuri barkurda jankur opportunity diyu ulari konajan kushu kal kul suku diyu ulari ko najagu kushu diyu suka shunmal kuma kiyu ki using agari latu diyu akuna secondary school latari kina janu dudaga chuskayu aburi kigabari kizabar suku diya ayu gamil nangaba ko ki mai ali karatu kokuwa ki zabari suku diyu ga rayuwa da latari su daban daban gasi kurayu but ya kara chiyimun akan naya miga yiri makaranta ah makaranta munagu kuma makaranta yu aga abankuku ah jangu abada mai niyu chugabana banku kuma abarda future kuma makaranta bawal nuraga nagu ayiyi gara hur certificate bakawal gutabari certificatu du vuri mul makaranta mai makaranta mduvuri mostly yanzu umakaranta nagu yanzu friends daban daban cuwu wodi. Aku friends ari nagu athiyi mdukura gadur kukuma mduku gu daidai gagu kokuma mduku kura dur wodi ga theya friends wodi ah friends ku ku naguma friends naguma suku mjiri thuthubari anuma nagu ala thuburi munagumai dugu kuku dugu friends athuthubu anun mai makaranta munagu suku du thuthubu kuku du bulda nada jan makaranta munagu bawal sa banku mai chitu galthukuhu kuma har yu durku duja huri ga chirda kuma fiya aku aku yithurda ma hara banku tsuvur bada makaranta yafara nrul atheyu friends wodi kuma aku friend ku bawai ungu bati ba although aku friends gu odiayi bate ayi munagu ayi but still ungu batin ma tsu ayi dugu alhuri aranda sanan kuma friends ungu munagari sayi kuku kura thuthubu aranda mjinagum suku dugu athuthubu arandama lecturer yaray achuga thuthun anun mai sai dugu saidai aranda kawai haluku yanayi duda uvuri bu aga rayuwarda nagama suku duga chuga thuthubu makaranta munagu bawai sai karatu aga yanayi dugu arubutu. Jan ɗubur ɗhuzubu u makarantaba ya nayin ɗubur ɗagan ɗumma, ɗubur ɗhuz ubu kuma akubank makaranta anufaa makri ɗiyamai gara kunnak ɗuifah fudia ɗe amma ɗashike yalega jam yi iyur famakir ɗe amma ɗashike yalega jam yi iyur famakir aku fali makir ku banɗasik luɗ teacher iay iay ku lectura aiy ɗibur ɗlugubu niya ɗhuzubur yasu ardi kuma akusu ɗaban ɗaban k ɗunbawai ɗhuzubu ara jii ɗamba ara culik kawa ara muil gya ɗhuzub uri sannan latur grajiwesion aiy gaskiya <hesitation> asen tukurya tuku lab feya kuma harbankuma na yibur waya nay bur ɗaa labfe kakenɗa kuma ɗa ɗiya kuɗu ba wai yiw yi iaw karatuga ɗa a lan mai yige tsaitya nal ɗasai bayaɗama ga dhuzubu nu privet kf ɗubur mulk bayan t a kik ɗubur mulk aa ɗhuzubu nu privet privet dubur mulk asar hayji airyu said ai inaguma ɗashike yiw makarranta ɗhir imu teaching kobo imai sa yigasa irril kelculation konok di burnaɗa kobo ayi mur agumai har yuga sai changana mak aranta a irir mutsu ɗashike irin intergrete tari.